Efom obi na epɛ dɛ epa no kyɛw a, odzi kan ͻwͻ dɛ ehwɛ dɛ akyɛwpa no fi w'akomama mu krͻngyenn a ͻkyerɛ dɛ enu wo ho. Sɛ ihu no dɛm wie a, ekͻ onyaa no a afom no no hͻ. Epɛ a itum kͻ wo nkotodwe enyim anaa ibu ntwɛr na edze wo nsa to wo nsa yamu na edze ahobrɛase dze kasa serɛ nyimpakor no dɛ dza mayɛ wo biara no meserɛ wo fakyɛ me, m'annyɛ no yie.